Ha nama chí kuu ndaketé yo'ó xa'an ma'a yo'ó, yo'ó nama njakukuchiyo yo'ó nama jakun ndakete yo'ó vée yo'ó, ndakete yo'o, ndakete yo'ó ko'ó yon ndakete yo'ó ixhiyón ndakete yo'ó <hesitation> xungua ho yo'ó na-nama kux kuchió he kuchiyo ina'a yuu vilu yo'ó hexniku kuu este nama, nama njan tan nda'a yo'ó, en nake yo'ó nuu yo'ó he tinit yo'o nama xo'oan.